ⵀⴰⵉⴷ ⵢⴰⴳⴳⴰⵢ ⵎⴰⵏⴰⴽⵓⵎ ⴱⴻ ⵙⵀⴻⴻⵏ, ⵀⴻⴷⵉ ⴳⵎⵉⴰⵔⵉⵏⵎⵉⵏ, ⵀⴻⴷⵉ ⴳⵎⵉⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵢⵔⴻ ⵉⵜⴰ ⵜⵉⵢⴰⵡⵉⵏ ⵀⴰⵙⵜⴰ ⵜⴰⴱⵍⴰ, ⵉⵜⴰ ⵀⴰⵙⵜⴰ ⵜⵉⴳⵔⵉⵣⴰⵜ ⵀⴰⴰⴷ ⵜⵉⵢⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵙⵀⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ.